די וועג וויאזוי צו מאכן זיכער אז מ'האט גענוג פראטיען פאר די אלע מענטשן וואס עסן נישט קיין פלייש איז צו עסן אסאך נוסלעך, דאס קען גיבן אסאך פראטיען, עסן בונדלעך און אסאך גרינצייג. אויך זאכן וואס האבן הייוון קען אויך געבן די מינעראלן וואס די מענטש דארף.